Mba hahafaha hampihena gny sira agnatin'ny gny sakafo da mampihena anazy tsy mampisy sira firy avao amy gn'ahandro. No hotraky fa magnendy na misôty sakafo regny da tsy de atao, alàna pincette kelikely aby avao fa tsy atao firy gny sira agnatiny aloha. Da zay angamba gny fomba tena hitako.